दिन माँ ज्यादा से ज्याद अपह ईमेल द्वे बार यो बार दिन माँ और स्याम वक्त अगर क्वी मैसेज मुसेज तोह नई आई ज्यादा मी जरुरत नई पड़ती पर द्वे टएम् तोह में देखन हे पड़दु